واحد ، تلاته ، خمسه ، سبعه ، تسعه ، حداشر ، تلطاشر ، خمسطاشر ، سبعطاشر ، تسعطاشر ، واحد وعشرين ، تلاته وعشرين ، خمسه وعشرين ، سبعه وعشرين ، تسعه وعشرين ، واحد وتلاتين ، تلاته وتلاتين ، خمسه وتلاتين ، سبعه وتلاتين ، تسعه وتلاتين ، واحد واربعين ، تلاته واربعين ، خمسه واربعين ، سبعه واربعين ، تسعه واربعين ، واحد وخمسين ، تلاته وخمسين ، خمسه وخمسين ، سبعه وخمسين ، تسعه وخمسين ، واحد وستين ، تلاته وستين ، خمسه وستين ، سبعه وستين ، تسعه وستين